لو سألتني أكيد بختار أكون عالم، ليش؟ لأن العلم بيغير العالم للأفظل وكمان يكون في إكتشافات جديدة ممكن تسعد ملايين الناس، الفن أيوة حلو بس العلم طبعًا له تأثير أكبر وأعمق على المستقبل، وكمان مجالاته أوسع وتأثيراته أكبر.